таңғы шоу
ал достар таңғы шоу жалғастырамыз бүгін бізде қонақта
әнші қазіргі таңда хит әндердің орындаушысы нұрсұлтан
бәсе енді сөйтіп айтсайшы нұрсұлтан тағы да қош келдіңіз
көңіл күй өте тамаша керемет мхм
енді ақбибінің бағанадан бері үш сағат бойы дайындалып қоямын деген бір сауалы бар екен тақырыпқа байланысты
мхм иә тақырып жайлы
атың шықпаса деген осындай бүгінгі таңғы шоудың тақырыбы мхм
жалпы сол әрі қарай сөйлемді жалғастыру керек
қазіргі таңда атың шықпаса деп енді жер өрте деп бұрында айттық қой
қазіргі таңда енді не айтуға болады бұл жайлы
нені бүлдірсек атымыз шығады иә
кімді жамандасақ атың шықпаса қара пиар жаса десең іхі
атың шықпаса енді ыыы көп қой хит жаз
мысалы нұрсұлтан ы қандай қара пиар жасауы мүмкін
мен өзім көлікті біреулер сындырды ол қара пиар өтпей қалады
ііі біреумен біреу үйленіп ажырасып кетті ол жатпай қалады енді мхм
мен өзім қара пиар деген нәрсеге жоқпын негізі мхм
қара пиар дегенді өзім қатты ұната бермеймін
бірақ та ыыы жалпы пиар керек қой мхм
бірақ жақсы пиар дейсіз иә жақсы пиар керек
енді өзімді бір ыыы жаман жағынан бір көрсеткім келмейді негізі мхм
жарнама жасау үшін енді өзіңіз ұнатпай жарнама жасаған кездеріңіз болды ма
ұнатпай қаламай мысалға
жарнама қай жағынан
мысалға өзіңіз қаламайсыз
сізге айтты жоқ мына шәйдің жарнамасына түсу керексіз дейді
ұстап алып мен мына йогуртты жеген кезде осындай болдым деген
бірақ соны қаламайсыз бірақ жақсы ақша төлеп
ондай сәттер болады мысалға
ыыы мысалы кейбір нені жарнамаладыңыз
дүкендерден мысалы бір бутиктер болады ғой магазиндер ыыы осындай киім
оның ішінен сен зат алмайсың
бірақ та енді ақшасын алып тұрғандықтан жарнамалайсың да іхі
ішінде киімдер өзіңе ұнамайды да сондай
сапасы да нашар болады иә
бірақ та енді ақшасын алып тұрған соң придется
құрметті оқырмандар деп құдайдың өзі кешірсін
иә енді сөйтіп қоясың ғой енді ішіңнен иә
ы басында рэппен шықты деген бір ы нәрселерді көріп қалдым мен
і жетінші классымнан бастап мен рэп айтқанмын негізі
кімге еліктедіңіз рэп
ыыы ешкімге еліктемедім жалпы өзім
сол кезде бір жахау дегендер бір хит болды ғой білесіңдер ма
м жоқ негізі мысалы рэппер дегеннен ы көбіне мысалы американдық әншілерден көп кездестіріп жатамыз ғой
бірақ сіз ресей әншілерін көп тыңдадым дедіңіз
мен барлық бағытты тыңдаймын негізі мхм
бірақ та енді көбінесе ыыы ресейдікін тыңдаймын ғой
м енді мектеп оқып жүрген кезде қызығушылық болды
і енді ол кезде сразу уау деп эстрадаға кіріп кетпейсің ғой мхм
ақырындап қызығушылығың ыыы бір шыңдала берсін деген ниетпен шығар енді
ыыы өзіміздің бір ауылда бір студия болатын рэп жазатын мхм

енді сонымен автотюнингпен бүйтіп тартып тарып жібересің
қазір енді рэпті алып шығу ойда жоқ па
рэп ыыы қинайсың деген бағанағы әнімде рэп бар ғой
а ол жерде рэп бар иә рэп бар
мен көре алмай отырмын ғой енді сымбаттылығыңыз сол кезде өтіп кеткен ғой жаңағы енді
сөйтіп енді екі мың ы он сегізде әлі күнге дейін ұялатын істерім бар деп айтқан екенсіз
шын айтамын
ы сізге сұрақ қойыпты енді иә жоқ деп жауап беретін
иә ы әлі ұялатын істерім бар деп айтқан екенсіз бір
ұялатын істер бар ғой мысалы
мысалы енді мысалы енді бірақ айта алмаймын бірақ көп
жоқ ыыы балалықпен бір жасаған іс әрекеттеріңіз бар ма ұялатын біреудің қорасын өртеп жіберіп немесе біреудің тауығын ұрлап кету алмасын көк алмасын жұлып жеп
мен анау кішкентай кезімде бір туысқанымыздың тауығын өлтіріп қойғанмын
мәссаған қалай істедіңіз оны не істедіңіз артынан жүгірдіңіз ба қалай істемейді қалай болып
қалай болып қалды ма иә
енді балалықпен ғой ол кезде білмейсің кішкентай кезіміз
ііі бірақ сол ағаны көрсем әлі айтады маған
еще бір тауық емес он бес тауығын өлтіріп тастаппын
енді мынау кәдімгідей
неге сен менің он бес тауығым білмеймін енді балалық
тауық қораны өртеп жібердіңіз ба
жоқ тауық қораны өртеген жоқпын мен
ыыы тауықтарын ұстап алып кәдімгідей суға батырғанмын ғой
он бесін он бесін бәрін қатты жүгіретін сияқтысыз ғой соған қарағанда соны
иә мен өзім қатты жүгіремін
алты жыл ыыы боксқа қатысқанымын
сөйтіп так что маған негізі инстаграмға анау слабак деп көп жазады да
жігіттер қыздар мен слабак емеспін десең
жоқ мысалға ыыы кімдер көп жазады сізге слабаксың анандай мұндайсың деп жігіттер ма қыздар ма бәрі жазады
тоқсан тоғыз пайыз жігіттер жазады сынды
жандәуренге анау бұндай мынау сондай наргиз шашың немене
үйінде жатып алып еріккен адамдар жазады ғой іхі
бірақ та енді ыыы сыртқа шыққан кезде күшік болып қалатын жігіттер жазады да
өте көп ондайлар иә
енді і жүгіру жағынан жалпы күшті жүгіремін дедіңіз
мысалы ы жыл сайын марафондар өткізіліп тұрады ғой
сол марафонға қатысу ойда бар ма
мысалы қазіргі сәуір айында өтеді иә
мен негізі сондайға қатысқым келіп жүр негізі
сәуір айында өтеді енді уақытыңыз бар негізі
құдай қаласа қатысатын шығармын бұйырса іхі егер продюсерім рұқсат беріп
ы крассовки алып беріп жатса
бос уақытым болып жатса иә
крассовка бар күшті кеше ғана сатып алдым
жақсы ендеше үзіліс жасап алайық қазір иә ы нұрсұлтанның орындауында керемет ән тыңдаймыз жүрек алдамайды әні
әннен кейін жарнамалық үзіліс үзілістен кейін қайта ораламыз эфирге рахмет
таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
айтпақшы интсаграмда өзіңіз отырасыз ба
иә өзім отырамын
өзіңіз жауап бересіз өзіңіз пост саласыз

бірақ енді жауап беру жағын кейде ыыы былай әдемі қыздар болса өзім
әдемі қыздар сіздің ойыңызша қандай қыздар әркімнің енді әдемісі болады ғой мысалға әдемі қыздар мен үшін ы ақбибі болуы мүмкін
сіз үшін мысалға кім болуы дана кентай болуы мүмкін жоқ
жоқ мен құдай сақтасын деген жоқпын жоқ ей дедім
әдемі қыздар сіздің ойыңызша
дана менің екі аяғымды бір етікке тығады негізі
бостан босқа әлі күнге дейін жалғыз жүрмейді ғой мхм
дана досым ғой жақсы араласатын досым іхі
бұйырса осы жылдан қалмай тұрмысқа шықсын құдай қаласа әумин әумин
проюдсері рұқсат беріп жатса иә
сөйтіп қандай қыздар сіздің ойыңызша әдемі жаңағы енді инабатты инабалы ақылды дегені керек емес енді
түр әлпеті жөнінен
шашының түсі бойы ұзын
ыыы иә шашының түсі кішкене ы сары болса вообще күшті блондинка болса
маған блондинкалар кішкене көбірек ұнайды мхм сөйтіп
ммм кәдімгідей бірақ енді
қара қыздар кішкене көп ұнай бермейді
қара қыздарды көп ұната бермеймін өзім іхі
ыыы толық болмау керек іхі
енді өзіңіз солай сұрадыңыз ғой
иә жоқ мен әншейін айта салғанмын ғой
нұрсұлтанның әні оригинал ма әлде түрі оригинал ма деп жазып қойыпты
екеуі де ммм
әннің қайсысы оригинал сізде
әннің қайсысы оригинал жүрек алдамайды оригинал
жүректеріңіз ешқашан алдамасын деп қояйыншы мхм әумин
мысалға тойда көбіне қандай сөз айтасыз
жастар бақытты болыңыздар
мысалы әйгерім қалаубаева әрдайым оның айтатын сөзі өмірлеріңіз әрдайым ертегідей болсыншы дейді мхм
ол оның ы былайынша айтқанда сөзі
менің жаңағы жеке сөзім деп айтсам болады меннен басқа ешкім айтпайды ғой

жүректеріңіз алданбасын және де алдамасын деген сөз алдамасын иә
айтпақшы фанаттарыңызды не деп айтасыз
жүрек фандар деп айтамын жүрек фандар иә неге
өйткені жүрегіме жақын
кәдімгідей мен мен десе өліп тұрады кәдімгі ше
мен қазір бір пост салып астына егер сіз мені жамандап жазып жіберсеңіз сізді кәдімгі жеп қояды
ііі солай ма абай болу
эксперимент жасап көрейікші мысалы мен жазайын иә
жүрек фандар маған не жазар екен мәссаған
көрінбей қалады иә
келесі жолы келген кезде міндетті түрде дайындалып келемін дейсіз
иә ы әдемілік қараларда дейді о белгілі бір бағдарламада отырғандай айттыңыз ғой дейді
ы сондай сезініп қалдық енді өзіміз
тараздан сәлем жандәурен нұрсұлтанға дейді
жиырмасыншы складтың жігіттеріне айтшы заказды санаспай шығарсын дейді абона айтып отыр ғой нұреке дейді
әдемілікті көрген көзіңнен айналдым дейді
і енді негізі біз жаңа сол ыыы лақап аттар сияқты айтып отырмыз ғой
мысалы мхм әбдіжаппар өзін елдің баласы дейді төреғали ұлы дала баласы дейді
сіз өзіңізді қалай деп таныстырар едіңіз
ондай ондай әлі ұсыныс келген жоқ біздің неге жаңағы бірақ бәрі нұрсұлтан нурик деп айтады мхм
ыыы земаларым зема деп айтады мхм
бірақ енді бірақ енді бір нәрсені шығару керек
бір нәрсені ашайыншы мен осы жерде ше мхм
бала кезімнен бастап енді үйімдегі өзімнің туысқандарым еркелетеді
нукачи деп еркелетеді
нукачи иә о күшті естіледі екен
сіздікі емес екен менің қасымда
сіздікі қалай жандәурен мен сіздікін айтпаймын ұяламын
ііі не дейді о керемет дейді ыыы личкасына жазайықшы дейді
қара қыздар ұнамайтындай кімсіз дейді
әдемілік қара қыздардың да қара қыздарда дейді
жүректерім қалжыңдаватыр
енді ы қазіргі таңда
өзім лично өзімнің мнением мхм
сол үшін жабылмаңыздар дейсіз ғой иә мхм
қазіргі таңда мысалы көптеген музыкалық жүлделер бар ғой біздегі мхм
соларға өзіңіздің көңіліңіз толады ма әлде бір кейбір өзгертулер енгізгіңіз келеді ме
мысалы ы кейбір әншілердің иә расыменде оған көңілі толмай жатады
сын айтатын жаста емеспін сыйлық алмай қалса іхі
жоқ жалпы не емес жалпы айтып жатады ғой енді
жоқ мен сондайға таңқаламын
мысалға шақырады егер ұнамаса барма сен ол жерге иә
ұнамаса барма ұнамаса отырма телефоныңды шұқылап мысалы
мысалы бұл жерде былай ғой жандәурен шақырған кезде олар сұрайды
мысалы олардың басқа да бір басқа қалаға баруы мүмкін немесе тағы да бір нәрсе дегендей мхм
бірақ олар алын ала сұрап алады міндетті түрде бару керекпін бе деп
ы ол жерде қалай болады деп бәрін сұрайды енді олар ы сүйтіп ііі ұйымдастырушылар анау адамды шақыртып алады
ол концертке бармай ақ қойса да болады ғой
бармай ақ қойса да болады мысалы мысалы лично өздері
соны қоймай жатады ғой келу керексіздер деп
жоқ мысалға ақбибі саған хабарласты иә мхм мысалға ақбибі ертең
ақбибінің түріне қарасаң любой жерге бар беретін
иә қалмайды бүгін киноға барамыз құдай қаласа ы жабық көрсетілімге
сөйтіп мысалға сізге звондады ақбибі сіз айтасыз мен болуым шарт па дейсіз мхм
ы жоқ ақбибі шарт емес деп айпайды ғой енді саған хабарласып тұрғаннан
енді айтып тұрмын олар кәдімгідей бүкіл өзінің жағдайын түсіндіреді менде осындай да осындай нәрсе бар

жеңіліп қалады бәрібір де
анандай сымбатты жігіттер келген кезде өзін көрсетіп қалуы үшін осылай көп сөйлеу үшін әдейі сөйтеді
қара қыздың қарасы болады қара қыз деп күнге күйіп кеткен қыздар ма дейді алтынбек жазып отыр
иә күнге күйіп кеткен қыздарды айтыватырмын мен
ал былай өзінің естественный қарасы болса маған ұнайды
бірақ енді ақша төлеп өз өзін күйдіретіндер бар ғой мысалы қара қылдырып иә енді

жақсы лично маған ақ қыздар ұнайды
нұрсұлтан қаласының ең күшті аспазшыға айтасыз ба абдулаева алтынай дейді давлениемді көтеріп кетті дейді
ауырма а давлениесі көтеріліп кетті ауырмай жүрсінші әрдайым дейді
ауырмаңыз мхм
аспазшы демекші сіз осы инстаграмға негізі бір бағана қарап қалдым пост салған болатынсыз қандай тамақ әзірлейін деп
жалпы тамақ дайындай аласыз ба өзіңіз әлде жәй ғана инстаграм үшін салынған дүние
сіздер менің инстаграмым бәрін бақылап отырады екенсіздер
жоқ мен енді бір мықты аспазшымын деп айтпаймын іхі
бірақ та ыыы қолымнан келгенше жасай аламын енді тамақ
анандай фирменный тамақ деп жатады ғой соны өзіңіз қандай деп айта аласыз
жұмыртқа на сковородке десең
май ғой иә майға қуырасыз иә иә мә неткен оригинал тамақ мынау иә
бауырсақты пісіре аламын иә майға сіз
енді мен енді құдай қаласа
енді менің қолым көп
келесі жолы жұмыртқа қайнатуды
жақсы ендеше ән тыңдап алайық бұл қалай әні
бұл қалай ы әні ұстазым оразалы мақсұтов ағамыздікі ы сөзі еркебұлан кенехан мхм
ендеше қабыл алыңыздар әннен кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фмде таңғы шоу
енді нұрсұлтан әрбір әншінің өзіндік бір ерекшелігі болады иә іхі
ы мысалға лирик әнші болады кейбіреулер мысалға ән айту стилімен кейбіреу домбырамен шығап жатады мысалға
кейбіреулер биімен ерекшелініп жатады кейбіруі жаңағындай ән айту стилімен ерекшелініп жатады мхм
сіздің өзге әншілерден қандай ерекшелігіңіз бар
кейбіреулер шаш бояп жатады кейбіреулер сырға тағып жатады кейбіреулер ернін бояйды кейбіреулер көзін бояйды
менің ерекшелігім ыыы түрік әндерінің алып бірақ өзінің авторларымен
мұхтар ханзада қазір жылап та қалған шығар анау жерде
деп па иә
өзінің жаңағы авторларымен орындаған жақсы көремін мхм
ы сол жағынан бір ерекшелік бар дейсіз сол жағынан бір ерекшелік бар
ал енді осы жылы негізі абай атамыздың жүз жетпіс бес жылдығы келе жатыр ғой
ыыы соған орай түрлі іс шаралар да өткізіліп жатыр кейбір әншілер ән де шығарып жатыр мхм
сіздің ойыңызда бар ма сондай бір ән шығару
иә құдай қаласа ыыы абай атамыздың сөзіне жазылған бір тамаша ән шығарсақ па деген бұйырса ниетіміз бар мхм
бірақ обьязательно шығады
қазір мысалға біз жайдан жай отырдық та абай атамыздың бір әнін айтып беріңізші десек мхм
айтып бере аласыз ба
енді қолдан келгенше айтамыз ғой енді
ақ киімді денелі ақсақалды деп айта берсеңізші
бір әнді орындап берсеңіз
әнін орындап берсеңіз мхм негізі ғаламторға
көзімнің қарасы
таңертеңнен ән айтқан қалай болады екен қосыламыз қосыламыз
көзімнің қарасы
көңілімнің санасы
бітпейді іштегі
ғашықтың жарасы деп бәрекелді
осы жерде әрі қарай платный дейсіз иә
нұрсұлтан нұрбердиев иә сізге алдағы уақытта тек шығармашылық табыстар тілейміз сәттілік тілейміз дейді
кімнің өнерін жоғары бағалайсыз
қазақ эстрадасында ма мхм
ағаларымыз енді ол кісілер бір төбе ғой мысалға сәкен майғазиев мысалға әділбек жаңай бейбіт
жастардың кімнің өнерін жақсы көресіз үш әнші және үш досыңыз кім өнерде
өнерде үш досым енді өнерде
бірақ тусовкалардан көрмейміз сізді әншілердің
маған бәрі бәрі дос
мен былай ыыы неғып айта алмаймын енді бірақ өзімнің өнердегі досым жаңағы еламан батыр
ыыы назарбаев нұрсұлтан елдос жанұзақ деген бауырларым бар ммх
темірбек деген бауырым бар іхі темірбек махамбет
енді асылжанмен де жақсы араласамыз енді бауыр болып
мен айта берсем бауырым көп айттым ғой жаңа
ешқайсысының бөліп жарғым келмейді
бірақ кімнің өнері қатты ұнайды әй осы әншінің әні менікі болғанда ғой дегендей
жақында талмай еңбектеніп келе жатқан ыыы нұрболат абдуллин
жақсы келе жатыр ыыы әбдіжаппар әлқожа іхі өзіміздің замандас деп айтсам болады енді аға бауырларымыз ғой мхм
ыыы әбдіжаппар қай жылғы еді тоқсан екі
тоқсан екі айттым ғой тоқсан екінші жылғы деп мә сөйтіп
енді өзіміздің аға бауырларымыз ыыы тағы жаңағы кім келатыр
мысалы қазір біз кез келген жерді айтамыз иә хит үш төрт әнші бар деп мхм
сіз айтқандай әбдіжаппар нұрболат қуандық
ы нұрсұлтан нұрбердиев деп қойсаңдаршы арасында
айтатын боламыз ғой енді і бүгін айтпақшы нұрсұлтан торт алып келіпті иә көп көп алғысымыз шексіз иә
торттай бір тәп тәтті болып жүріңіздерші әумин рахмет әумин
қазақ халқы ырымшыл болады ғой дейді соған қарағанда есіміңізді жақсымен ырымдап баламыз президент болсын деп нұрекеңмен аттас қойған ау иә дейді
сіз мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылғысыз ау иә дейді
білмеймін кейде өзімнің жылымды ұмытып қаламын мен негізі
сөйтіп білмеймін білмеймін деп жүріп ше негізі үйге барып енді мен қай жылғы едім деп қоямын
жеке куәлігіңе қарап па иә
ы елбасымыздың ы атына ұқсатып қойған иә есіміңіз әлде ондай емес па
елбасымыздың атына
кім қойды есіміңізді
і есімімді менің әпкем қойған мхм
үйдің тұңғышысыз ба әлде кенжесісіз бе
ыыы мен үйде екі қыз бір ұлмыз ммм үшеуміз үйде
мен өзім ортасындағымын ааа иә
бірақ қыздарға соңғы кездері маған анандай қыздар жазады да
бір ы элитный қыздар жазып кетті
элитный қыздар иә шынымды айтайын мына
шет елде жүретін қыздар ше
енді ыыы жақында бір қызық айтып берейінші мен
ы бір қыз жазып жіберді маған нұрсұлтан мырза ыыы мен сізге тұрмысқа шыққым келеді мхм
мен сіз үшін бәрін жасаймын мен өзімде бес жүз жетпіс мың бар соны сыйға тартамын
не қандай көмек керек десеңіздер де ыыы барлық ақшамды вложениемді беремін сізге мхм
мен бірақ сізге тұрмысқа шыққым келеді дейді
сосын не деп жауап бердіңіз әлде жауапсыз қалды ма ол
ондай варианттарды маған жібере берсеңізші
есімде болмапты құдай қаласа
мен дүниеге қызықпаймын негізі
өзім қарапайым болғандықтан ыыы үйде отыратын қыз іздеймін мен мхм көбінесе
әрине сондықтан да ернар айдар ғой досыңыз
жаңа айтып кеттім ғой соңғы кездері көп қыздар жазып кетті да анандай іхі элитный қыздар
бөлек шығатын ше бөлек
бөлек шығуға құмар қыздарға айтарым
ыыы мен үйдің жалғыз ұлымын
құдай қаласа үйде отрасыздар құлақтарыңызға алтын сырға іхі
ыыы осындай талаптар қоямын негізі
жаңағы енді сонымен қыз не болды не дедіңіз анау қызға
ол қызға айттым енді ренжімеңіз мен дүниеге қызықпаймын
ыыы деп нөміріңізді жазып жібереміз ба бір голды бар
жоқ лучше дос болып қалайық деп жазып жібердім іхі
сол досың сондай болса сен де байсың иә дос
бір жерге алып кетуі мүмкін

иә досым досым әрине сендермен араласып жүрген жоқпын ғой
енді тамаша ән тыңдап алайық ғашықпын деген ән иә сосын жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
эфирде таңғы шоу
ай дұрыс ау дейді осы бастан келісіп алған қыздар да мазаламайды дейді нұрекеңнің де құлағы тыныш болады дейді және бірден айтады дейді
і он шақты ұл туасың моншақты қыз туасың деп дейді қазына ханым жазып отыр бұл хатты
сондай бір арман болады ғой мысалға үш ұлым үш қызым болса екен деп
сізде сондай арман бар ма мысалға
менде иә енді бірінші алла ғой
і бірақ та ыыы екі ұл екі қыз болса деп армандаймын мхм
екі ұл екі қыз күшті ғой күшті иә
сосын тағы бір екі егіз болса тағы екі

тұқымдарыңызда егіз бар ма әлде жоқ па
тұқымда егіз жақында анау бір ағамның
ыыы егіз ұл пайда болды егіз
соған қарағанда бар дейсіз ғой
иә бар шығар мүмкін мхм
жоқ енді жеңгем босанды а бәрекелді егіз ұлды болды да тамаша
ыыы бірақ енді меннен болмаса да может менің алған ы келіншегімнен болатын шығар мхм деп ойлаймын
құдай қаласа енді сол күнге жетейік иә әумин
қолыңнан келсе дейді шетелдің әншілерін әкеліп қазақша ән айтқызғаның әлде қайда дұрыс болар ау дейді
ыыы қазақша ән айтқызу
қазақша ән айтқызу ол модадан қалып қойған сияқты мхм
оны негізі енді қайрат жасап тастады ғой қайрат ағамыз мхм
ыыы енді қайталау болып кететін сияқты
қазір енді сіз қандай жаңа дүние енгізгіңіз келеді өзіңіз
бұйырса енді енді айтпай ақ қояйын бұйырса көре жатарсыздар да
ернар айдармен жақсы араласыз ба
енді өнердегі бауырым ғой
өнердегі бауырыңыз иә иә
ол кісі жақында концертін өткізді сол жаңағы шет елдің әншілеріне қазақша ән айтқызды іхі
қайрат нұртастан қайталады
дұрыс қой енді қайталау деп білемін мен өйткені мен ерінбей концертін қарап шықтым мхм
бірақ енді ыыы ернар аға бауырымыз естіп жатса ренжімесін
бірақ та ыыы дұрыс оның да бір галочкасы бар
ыыы жаңағы статусы бөлек әнші ғой
концерт берді деген галочка алынды да оған мхм мхм
ыыы бірақ та енді қайталанып кеткен сияқты
мен ойлаймын негізі ы ернардың орнында болғанда
бірақ енді мен ернардың орнында бола алмаймын ғой
ернардың орнында болған кезде мен ыыы может анау кеш қонағы кім болып еді
араштың бір күшті бір әнін алып іхі дуэт жазып тастайтын едім
мүмкін ыыы ернардың орнында болғанда мен өзім жаңа сол
ол жерде енді үшінші қыз керек болады ғой қыздың партиясы бар ғой арасында
қыз и так келді ғой бір қыз келді ғой
иә арашпен негізі бір қыз всегда жүреді ғой жанында концертте бум

жоқ ы нұрсұлтан қандай қыздың қасында жүрсе сол қызбен байланыстырады
иә шынымен мені қоса береді негізі
неге қоса береді бойдақ болған соң шығар қоса беретіні енді мүмкін
неге нұрболатты қоспайды неге қуандықты қоспайды неге сізді қосады
білмедім бірақ бірақ енді
қуандықты гауһармен қосады ғой
бір нәрсе айтайын мен бір ыыы екі қызбен дуэт жазған шығармын
ыыы дана кентаймен және де индира елемеспен бірақ екеуі де шықпай қалды негізі і соған
басқа басқа индирамен жазған неге дуэт шықпай қалды ол кісі міндетті түрде шығаратын еді ғой
білмеймін енді бар ғой
мүмкін болашақта шығып қалар
құдай қаласа бірақ енді әзірге шығармай тұрайық деп айт
әйгеріммен дуэт айтқан әніне бейнебаян түсірді шығарды жақсы
ыыы сізбен айтқан шығарма соған қарағанда
оны жай ғана концертке деп жаздық
ыыы енді сағындырған әндерді сөйтіп
ыыы сол үшін шығар мүмкін
ал ер адамдардан кіммен дуэт жазғыңыз келеді өзіңіз
ы негізі ммм сәкен ағамен өзім бұрыннан армандайтынмын мхм дуэт жазсам ба деп
шарап аға естіп отырсыз ба
иә қасымда отыр ғой енді құдай қаласа болып қалады құдай қаласа иә
бірақ енді өзіне әлі ұсыныс тастамадым іхі
бұйырса енді жақын арада ы сәкен ағамен жақыннан бастап жақсы араласып баставатырмын да
сразу енді жағасынан алмай ақ қояйын деп шештім мен мхм
дұрыс қой енді сөйтіп жақын араласып аламыз да сөйтіп аға көке деп
сөйтіп қазір енді үзіліс жасайтын уақыт екен иә сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
ай жігіт ау модель боласыз ау дейді ондай ой бар деп бір сұхбат берген екенсіз иә
иә сіз менің сұхбаттарым бәрін аңдып отырады екенсіз ыыы
бірақ көп сұхбат жоқ иә
не жалпы өзім модель болуды армандап жүрмін соңғы кездері
енді өз өзіме тамсанып бүйтіп ше
өз өзіңді жақсы көресіз
жаңағындай залға барасыз ба дайындық залына
дайындық залына барамын енді
бос уақытымда ыыы жаңағы тренировка жасап мхм фитнеспен айналысып
бірақ та кейбіреулер фотоға түсу үшін барады
і жоқ мен ондай жандәурен сондай бізде
мен көбінесе анандай историяда өйтіп ондай жерлерде жүргенімді сала бермеймін мен
не деп маған жазады мақтаншақ анау мынау деп ұнамайды
м мақтаншақ деп жазған енді дұрыс қой енді жүрген жеріңіз сол болса көрсетесіз
бірақ мен ыыы көбінесе тренровканы үйде жасағанды жақсы көремін
отжимание болсын не болсын жаңағы приседание болсын турник болсын үйде жасаған ұнайды
үй қайда
үй қаланың сыртында ғой алматы облысында
жақсы енді жалпы негізі қазіргі таңда бізде ііі шоу бизнес і кейбіреулер айтып жатады дұрыс дамымаған дейді
енді ғана дамып келе жатыр дейді оны мысалы ы димаш құдайбергенов дамытып жатыр дейді де
жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз бізде қазақстанда шоу бизнес дамыған ба
бізде шоу бизнес ыыы даму үстінде құдай қаласа
ы бізге әлі де еңбектену керек
ыыы жақсы жақсы әндер жазу керек сапалы дүниелер сапалы әндер
ыыы жаңағы бізге тағы да әншілер керек мысалы ше мхм
бізде әлі де әншілер аз негізі
өзіңіз сонда димаш сияқты бір конкурсқа қатысу ойда бар ма алдағы уақытта
кеше ғана осы туралы сөйлескенбіз біз сәкен ағамен
сен өзіңнің бағыңды сынап көрсей деді
мен негізі конкурстың әншісі емеспін деп айтқанмын ғой мхм
неге сен ыыы ол жағынан да өзіңді сынап көр
иә иә ол жағынан да өзіңді көрсетіп көр
ол жерде необъязательно бір жеңу бағыңды сынасаң за то келесіде
ыыы за то қатысып көрдім деп айтасың да мхм дейді маған
сөйтіп сөйтіп бірақ сонда да енді
ұбт тапсырдыңыз ұбт тапсырдым мхм неше бал
мен негізі он бірінші классқа дейін ыыы биология
ііі медик болайын дедіңіз ба
иә негізі мамам стамотолог бол деген негізі маған мхм
ыыы биология таңдап өзіме керек балымды жинап
негізі асфендияровқа түсіп тұрғанмын
бірақ та өзім ы қырсығып журналистикаға тапсырып тастадым
неше бал алдыңыз ұбт дан
ұбт дан ыыы жүзден жоғары алдым
өз күшіңізбен бе әлде келіп қалды ма жоқ өз күшіммен
ай ауырып қалдым деп шыққан жоқсыз ба жоқ өз күшіммен алдым
негізі бірақ өкінбейсіз ғой иә
мектеп кезімде жоқ ешқандай мен ыыы болған іске өкінген адам
жақсы оқыдыңыз мектепті жақсы оқығанмын
бірақ енді қазір тарихтан бірдеңе сұрап қаласыз ау деп ойлап тұрмын
сіздің сұрақтарыңыздан қорқып қалдым мен жоқ біз сұрамаймыз
бірақ сонда да айтып жатырмын да бірақ кішкене ұмытып қалдым мхм біраз нәрселерді
иә қайталамаса негізі ұмытып қалады ғой
кейде анау аяқасты сестренкам бірдеңе сұрап қалады
м аға анандай тарихтан не еді деп ше мхм
қарындасым ерке ғой енді
кейде өзім сол сұраққа жауап бере алмағаныма ұялып қаламын да іхі
сол үшін ертерек үйлену керек жеңгеңнен сұрашы деп жібере жеңгесіне қарай
жақсы ендеше нұрсұлтан бізге берген уақыт аяқталған екен жоспармен қысқа нұсқа бөлісіп өтейік
сосын тыңдармандарға көрермендеріңізге айтар тілегіңіз ниетіңіз сәлеміңіз болса
айта берейін ба айта беріңіз иә
бізде кесіп тастау деген жоқ иә
жолда кетіп бара жатқан барша жандарға мынау жұлдыз фм нің тыңдармандарына тұрақты тыңдармандарына жалынды сәлем жолдаймын
ыыы тек қана отбасылраңызға береке бірлік тілеймін
ы жұмыстарыңызға тек қана табыс тілеймін табысты болыңыздар әумин
екі мың он тоғызда орындалмаған армандарыңыз бұйырса екі мың жиырмада орындалсын мхм
ы шаршамаңыздар құдай қаласа үйленбегендер үйленсін әумин
деп бойдақ жігіт айтты иә
сізге қарап айтты
тұрмысқа шықпағандар тұрмысқа шықсын әумин
баршаңызға бақыт тіледім ең бастысы жүректеріңіз алдамасын
әй бәрекелді рахмет бір ән орындасаңыз иә
жақсы ендеше нұрсұлтан келіп тамаша сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз
мен жандәурен сізді бірінші рет көріп тұрмын
хит негізі сіздің дауысыңыз солай ма иә бірақ
қайрат нұртастан кейін екінші тұрмын ғой мен енді і қалжың ғой
хит дауысыңызды мхм
сіздің де дауысыңыз рахмет түрлеріңіз міне
ақбибіге келіп түрің жаман десе де рахмет айтады
жақсы ендеше достар осымен ы бүгінге таңғы шоу аяқталды сіздермен бірге үш сағат көлемінде тікелей толқында болған мен жандәурен мәди
және әріптесім ақбибі хамидолла және сондай ақ бүгін таңғы шоуда қонақта болған нұрсұлтан нұрбердиев
бүгінге таңғы шоу осымен аяқталды сау болыңыздар сау болыңыздар
таңғы шоу